ba sɛro bianɛ bawe vero dauphin na oyiro dauphin dauphin a tubabura jere abe wabe farafina tun'i surtout mali <hesitation> zenuɲu mana bin a'o mina babe biaso yamu to bio waju jere ba don to dauphin wazuna ba um oyiro ma dɛmu dauphin a juanɛ lo ya'iri sin ma tete lo ya'iri sin ma tete lo ya'iri sin puna wa yɛrɛ bira owe biro biraro loro ya'iri sin'a ju nucozo ya'irina oyiro wo be crurunɛ lowe webu ji obuna bawe fiba a bwera ba yoro deso'a aro jia maba nicoza aba nicoza dɛ ba don dauphin a juanɛ lo ya'iri sin ma tete